Ny fampiasa detectera na vy koa la atao atety baka andoa egny midy ambany amin'ny tongotsy atoy paladia toy laha amanao feo manenoneno zay i, la fatatsy zay fa misy vy ny amin'ny olo igny egny.